Hoja oyemboya vaera jare aguiyeara oveve oyoigui jaeko omboya reta oumbiri reta grapadorape jare ipuere vaera jokua ndie tii oyopi aniara oe sugui o oa suguino, jaerako kua oyeporu kua tembiporu